Alura ël bagnèt anche li a i n'a ie dë tüte le rase, a ie i bagnèt rus cun le anciue, ël bagnèt al vert, pöi ad ezempi a ie la maiones për mangé cun ël büì, pöi a ie tüti i bagnèt rus, d'la pasada cun tumatica e lon ch'al e, e pöi a ie ël bagnèt cun l'ai e ënsuma ogni aliment al a so bagnèt